'Ngo rasun mare 'ngo rasun mare min si 'hia chruhua nimán 'ngo 'ngo sí, hiaj ni'hiaj sij 'ngo rasun mare 'ngo taran' rasun cha nej sij chruhua chiñánj únj, min rasun mare ro'min 'ngo kwej ro'min kwej nasa, kwej rta'ñaan, kwej tinin, bé nnanj si mare min bé ta min chá únj 'hiaj o' kuman naka chin' chira' nna, bé si mare min ta nihia' 'hia ruhuo' hiaj hiaj chira' nej 'ngo kwej lí ta mare maan mán lí, hiaj chira' nna ta mare hea'ninj baj ta nihia' ro' hiaj sí anaj hiaj unun min, hiaj sij chira' yinon' kinarugwi' si mare kaanj ta nihia' ro' 'hia, achii nata' ra'a nej koj raa chun ra'a nej rasun kaanj nahuin mare kaan ta nihia' 'hia ruhuo', sani ñan 'ngo chuman' kan' aché nitaj 'ngo chun nitaj 'ngo si man ta rukwi'i 'hia ro' 'hia ta'nga ke ta ba riki chiñán únj, hiaj achiij akuan' oj kuman 'ngo bij kuman ninj ni achii yichra kwej, ta riñan kwej chira' bé rasun mare min lí ta man mare mmanj kaanj ta nihia' che ro' 'hia, hiaj sij chira' nna nihioj chira' xino' nanj ro' ta nihia' ro', ta si ta mare maan lí kaanj ta nihia che ro' hiaj hiaj chi chi' chinanj kwej kaanj. Ta mare hua ta o ke riki chuman' kahui chirá' takan chirá' kane nihio', ta mare ba kaanj ke riki chiñun' ta nihia' ro', naxun nako' si nane' 'naj riki nej rasun mare lí ta riki nej koj lí ta, ta xiñan' kin' 'hiaj nej rasun koj mare lí 'hiaj sij tiempo 'hiaj unn, hiaj man chun ta mare 'ngo ke hua si man chun chiñánj únj, ta nihia' ba ta nihia' umm nej si kahuin kun' ni nihia' ba si bé nnanj si mare ba kache re' kaanjt ni mán chin' lí mare, mán koj mare mán chun ta mare mán chun raa chun kaanj, ta nihia' ro' kinin' kun' ta sisi kanun ke kaanj riki chiñánj únj, nihia' ba si bé ninanj si mare ba ni nitaj 'ngo si si ta nanin ro' kun' si ni'hio ta mare ba 'ngo ke kij, 'ngo ke riki chuman' 'ngo ke nej chej kanun kaanj chuman' nan ni nihia' ba si bé nnanj rasun nnanj ta mare koj ba kaanj, mán koj mán chin' mán chun mán kaanj 'ngo riñan chió kisi re' mán hia'bij, bé si mare min mán koj rkuache bé si mare min mán 'ngo chun runtij bé si mare min, mán si chun rane bé si mare min 'ngo taran'anj ni si mare min, ru'min 'ngo chun tnakinj 'ngo chun reanin 'ngo taran' nej ra chun lí ta ni bé chun mare min lí, ka' nikin' riki chiñún' nihio' kati' kij kaanj ta mare maan ba, tiempo hia mán kwej unn kwej chee taj sij un' huaj nano' bé ta mare maan mán lí, riki koj kaanj taj ninj niin' si man lí 'ngo nej chej kahuin kun', ta mare maan hua ta nihia' ro' aché nitaj si nanin ro' si hua nan si. Si ta mare hua ri'hiaj tiempo o' kuman ni ta nihia' ro' aché taj si nanin ro' si ta nihia' hia nin' ro' aché sani bé ta huin baj.